an malan <hesitation> tower gugurda akasi irranit anhiden abbasunen <hesitation> mfalme hasidi tiyya annin mal sun won an ito waan won ak simmua kabad yaani innama hark kasa fudedaa maana waan kulliset inaman bayyat ara jira dande <hesitation> anin daganu dub anaa yaani usaidizi ghafla hin daegeduu dub waanin simu uf kasa kabadet wan ak simua uf kasa fude dadde dub illi ak inaman qarqarti tinti an ant duf akasit raisia.